هل من المهم للأطفال في المدرسة حفظ القصائد عن ظهر قلب، أم أن ذلك يُعدّ عديم الفائدة؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ حفظ القصايد مهم للأطفال بالمدرسة، لأنه يقوي ذاكرتهم ويعلمهم الانضباط والتركيز القصايد تعلمهم اللغة بشكل حلو وتخليهم يتعرفون على الأدب والثقافة